القطط هي الحيوانات الأليفة المفضلة عندي، القطط هادئة ونظيفة وما تطلب اهتمام كثي- كبير مثل الكلاب، تحب تكون معك وفي البيت لكنها تحب الاستقلال بنفسها بعد، غير كذا القطط تعطي جو من الراحة والهدوء في البيت وكأنها تعرف كيف تكون رفيق دون ازعاج.